Pos me piensu que no es éticu. El clonamientu umanu es cosa compricá i creu qu'entovía no sabemus dela custión. Angunus izin que'l clonamientu puei sel una herramienta pa cural malotías genéticas o pa reproduzil umanus con caraitis especialis. Sotrus, sin embargu, izin que'l clonamientu es un atentau contra la dinidá umana i que puei tenel conseqüencias negativas pala sociedá. Pui qué sabemus?